Más me gusta de vél una comedia porque descalientus bastantis tenemus ya tolos días comu pa dil precurandu más. Peru no sé, pahi qu'ai genti que lo ve del revés. Devi de sel porque les gusta de vel sotra genti penandu i assín pensal-si que no tienin tantus pobremas. Yo, ya te digu, si me tengu de ponel, pos que sea una cosa pa hazel la vida agradabli i no una retahila de caras murrionas.